taaŋ mu ŋ naã kɛkia mɛɛ, ŋ naã kɛkia, taaŋ bhii kɔ ŋ nyɔmɔɛ a kiya, a kiya bhii kɛ, mɔɛ nuã kiya bɔɔ naã anu, kiya bhii a tɔɔ a jao, a naã kiya bhii anda a kofɔ, amu mu toa lɔɔ nu amu muã laŋ andɔ a faa, amu mu naã faa ko bhii yɔ, ŋ toa lɔɔ nyiɛ kɛ ŋ nyɔmɔɛ a faa. A faa bhii kɛ́, mua na lɛɛtuu naã, muã lɛɛtuu mu baŋnda lɔɔ, kɛ naa, ŋ toa lɔɔ nyiɛ kɛ na niamɔɔ fɛɛ, a bɛ ŋ basa naã, a tia ŋ basa naã, mbɛ nyiɛ, mu bɛ ŋ nyɔmɔɛ a leŋɛ nu, mu toa niyɛ haãti, ŋ pɛɛ ŋ toa boo sɛɛ na anuã anu pɛɛ i boo sɛɛ ya ŋ nda. Kɛ senje koe bɛ second naa, senje koe. mbè wi tonaa na senje laa wa, mbɛ tona wi laa misii baa laa, nuu sanja lɔ, misii baa laa nuu sanja lɔ mbɛ wi tona nu. kase gbi bee ŋ bá tenaã mai, a ŋ bia wa kɛ bɛnaa, samaã a kpɛe ai maketi nyia, ai feŋɛ nu nyia mbɛ táa mbɛ a ka, ŋna tae ŋna a kae feŋ a sae a ma, mbɛ a fɛma mbɛ na wonde ma keŋɛ laa. Ŋ tia a lɔ hãa amu ŋ jɛa niyɛ, ŋ jɛa niyɛ vɛi tiɛla kia ŋna mɔɛ nu baa,ŋ <hesitation> fa nyɔmɔɛ nu baa, ŋ jɛa vɛi tiɛla kia, ŋ tia tona nu, ŋ tia tona wɛ nu, kase gbi ma ti kambá mai, mu bɛ leŋ kaima bɔɔ mu tia wi, a tia ŋ basa na, kɛ kai bhii a bee wɛɛ dúunya a faa, kambá ya a kabuɛ lɔ koyaa. Amu a toa a lɔ wɛɛ taaŋ mu ŋ nyɔmɔɛ a kiya mɛɛ kɛ amu ŋna niyɛ, ŋ naã wɛ niyɛ faa tao na bhii, mua faa tao amu muã lɛɛtuu, ŋna kai nyɔmɔ a fɔ a lɔ sɛi mu bɛ niyɛ amu <hesitation> i koa mɔ baa bɛna, i tɔŋ mɔ bɛɛna, alɔ ti niyɛ woe. Wo bɛ i nyɔmɔɛ a leŋɛ nu ndɔ ee. Amu mu tia lɔɔ niyɛ, kase gbi ma ti kambá mai, ŋ nyɔmɔɛ a leŋ bhii, kambá a bee wɛɛ niyɛ, a táa laa abɛ laa, a bɛ laa a bɛ a kaiɛ hiŋi a ta leŋɛ nu. Kɛ́ɛ ŋgae ŋ bɛ lɔɔ wɛ niyɛ, ai toa kambá ai ŋna kɔ mɔɛ kɔ a yɛ ŋ kɔɔ, hiŋi zi ŋ tia niyɛ kambá ma ŋ kɔ, mbɛ bɔa niyɛ mbɛ jɛɛ ŋna mɔɛ nu tina, mbɛ ti lɔɔ nu, bɛmaã kase gbi bee kambá mai, kase gbi bee ŋ nyɔmɔɛ mai taaŋ mu a bɛ fiyabɔɔ a bɛ niyɛ. kɛ mɔɛ nuã kiya nyama mɛɛ lɔɔ a naa boo mɛɛɔ a wa a ma, wɛɛ tée mɛɛ a hiŋi pɛɛ bɛɛ ŋ tia mɔ ko feŋ ma ti ŋboo ŋ bɛ sɔfana aa mɛ nu kɛ. Mɔɛ nuã kiya mu naã boo mɛɛɔ, anda a bhii kpágba ŋ nyɔmɔ fɛ niyɛ andɔ kiya bɛ a la, amu anda, a faa kpeŋ, a faa bhii kɛ wɛ amɛ wɛɛ tée mɛɛ, a pɛɛ ta mɔɛ nu, aa leŋɛ a fáa aa nu to, a tɔɔ mu kpɛɛ je- a tɔɔ mu kpɛɛ fɛɛ anu fɛ, a fáa aa nu to hiŋi likɛɔ, a fáa a nu to jɛi lɔ, ama anu nafa fɛɛ anu pɛɛ ma a nafaa lɔ fɛɛ. So kambá saa a bɛ kaŋ mu a wɛɛ tée mɛɛa i ya kabuɛ lɔ kooya, i saa jɔsɔ a ma. I ya a leŋɛ ti leŋ bɛna ko. i ya a nu ti keŋ la leŋ ko, kaiɛ bɛ <hesitation> jaa mu bɛ a boo aa kɛ jiɔ, i jaa bhii jakɛ i yaa joe nu kisi a la, i yaa leŋɛ nu ti keŋ la leŋ ko, anuĩ <hesitation> anu kpooe kaa, anu i ti leŋ ko jɔ. anu i ti keŋ la leŋ ko anu faa koa, fatia lɔhɔma, kusia lɔhɔmaɔ, anabi seku bakaa lɔhɔmaɔ.